أنا ما أجدر أقول إني أصلح لأي وظيفة خاصه كلنا عندنا مميزات وعيوب أنا بس أحاول أسوي كل شغلي بجد وإخلاص أعتقد إني أكون زين في شغل يتطلب التركيز والبصر زي البرمجه أوالكتابه أنا احب اساعد الناس ممكن اكون مناسب بالشغل في مجالات الخدمات الاجتماعيه أنا أصلح لأي شغل مافي دوام إذا كنت لاتحب الروتين أحسن وظيفة لي هي أنزل السوق وابيع بالمزاد أنا مهتم بالمجال العلمي وأعتقد إني ممكن أكون باحث جيد